Um aba abe hikhen uuba kin’anai uma bua beba uri bau kin’anai ba m buahwa ndan um aba be uri ba kin anai uma babe uri bau kin. anao bara batata be ba bei ha amma akinhe ka nga jin ba ufovya bei hun nzuwa? Ukaaba, chikhen kin’uri naajin ba chikhen kin’uti naajin ba, abatati kuma inanya bena nyani amma be babe beiba. abuahwa akinbe nakaa jinibahun buahwa ndaa eh um aba abe kin’uri naira, uranyabe wabya bukata ura nyabe wachia u hwen bua hara amma abei baahi, uma ba be chikhen uba kin’anai uma bai eba ubau kina naiba,. buahwa irau naa pazun ba beiha amma kina ka naajinn ba pazun ba bei ha amma ku bwan ka beiba, amma um aba be chukhen ukai bye a bukatazun eh buahwa ndan uma babe kinuri nara chii dan, mba be haa amma kim ka naaajin ba, ijijia abu daa tsatsa bati ban chi baa mbya dan abua chi bua tsatsa. amma akim nak aa jiniba m tsakamba amma u mbya da eh, mbam be baa bun hwana kna dan abei yi kin pai naira chii dan, eh huma ba be uri nyaba-uri bya bukata achia, nna n hwen bua hara amma bua hwen hwen ari toh uri mya dan ehh abe baania yiu uhwne kuaba amma be mai vo dedei waa ubaura wo, uritsaka mpaniu wachia akinu ro na’i Wauri tsaka bukata tsaka bukata wachia uri yai hwenka buua-hwenka bua, kama bebe maiyo chikhen ufovya indo bazhezhen na kuuse nyaa-nyaa-nyaa wajij akyin wa wawa afyim amma abea maivora, wei uri nga bea u mbya hara, uri ya uri yai hwen buaha-hwen buaha ibii bazhenzhen hao, bejin bei du kin’ania pazum kima kaba bei ivoa ha amma wa ku nwa k hwen bui yi ba zhenzheno bedu kinanaira chikyin chii buahwa ndan bati babe kinbe naajiba hun, azinu dan uba be amma wa bazhenzhen bekaji bekawa bedun kina naira ka chifyin, uyiba na dendana wahuna a kuma ryeaba, ayoiriyoa kyea waa nwuaai u mya una danna ufanu naba uba be achia uri yi kin’anaira tsazavyo. nwuza aye chii damuwaa? Gbeubi goo gbeu kpabi mbyeche u uyauchr mbyeuxhe nzun pyina wata da neh aye chii dauwa kuma dan’u damuwaara deshinkea u mbya dan aukaba wachia uri tsakauwa abe iyo dan yiu nyayi wachia yi kini ri nai wachia kukai byea bukata amma aibata iba be ichoni dan itsaza bazinaiyo ba bua hua kuma ryeabu, ubabe mbya nwuzau na wakyim ua be nwuza anfoa huna na dan, andoa huna kwende nyonu nyotu fitse bna hwii kuto, bea tuu mikin wata dan abe baani wajii bu wawa afyim. ukyanu mbyabe uba bei tsaza beyo umma tsaza beyoa kata u mbya dan e abea, iyi kin’u nai iy kinbe nai amma uba be Anwuzau kuna naajini ba uma mbyau chikhen uma kin’uri naajin’iba uba be u bwankauba uba be ukana bakyin una wakyin unawa bu ye? A-amikin wa uchin uma ba-ba bea chii uaa’ii yi indea uri tsa ba bea, uma gaji i china chikhen uri hwayi uri du akin wana jinni amma um aba be uma baukin wanajiniba abeu waa ubaa ma kata tsazu baa mpania batii amma ubau be ba uba kina nai sansan chinuma una kinanai uri vo wanadon atao wanadon kachii pai p pacho waa uba kin’anaora uri baka uba ki’anaira uri wai don, waa kubi ku pocho wachia kutsa zauyo au ma udube wachia auma udu ko un wanai in um aba be tama waa u mbya hara, akin’u ui wan kwaniyo wa inai bei yakan fan’ijii kata ri kwana kwan iyo amma bazinzai batai beka babe betsa ka be pazun yo ba wahua u mbyaa chiari achoniba tsaza kin’uri nai, akin ani u mbya hara uma mbya nwazau wazun mana ti mikin, uyi bua xhia auri tsaka ok abe mbaa maybe abua yiu kuna tsana woo, abea ku b aba udan nwuza chia wasuu ba pan dedeinaii ha adiba kyadzwei dedeinai ha adiba kyadzwe nwa pyina ina u-tsan kuiri bau ha mhmi tsaza nwuzau yo, auma kui tsazauyo uka mbya hun na tu mikin. aya Adizuni hara dan nkuiri bau hara wovi ni kayashi tsana tsana yi aba zhezhen bedu gban zoza bare u mbya ikai tsazauyo amma u pazun u mbya dan eh tsaza nwuzanuyo yini chikhen kin’ari nai jiniba uma nya kin’u k unai tsaza nwuzau yo, uma tsazauyo, au ma kau rsazauyo, kuma ehikhen u mbya yo bea harsa abuahwa be dan abe yi kin pa na naira ijijia ubau beiba, ura gaji, a yauonda bi, u mbya dan oo avondabii, u mbya dan oo avondabi, bena uda hu’a ndi tsannin ndavo babe, abe kuma baani urichi ri kai gbeu jiga- amma abe maiyo ui ndavoa babe, amma ye abe ma baaniyo ata wakidon ka yinu da nabea baaniyo kui pocho wata dan eh abei baani abua yiu udan kauvo nda bara, amma kiu pocho wa kui bagi wachia ukai ndavo, ukai ngani uri u so chikhen una chon nwuzau wachia u mbya dan eh abe yi kinnai be yia kin nai b ibe buatsatsa.